Ya kalau caranya ini pok kayu ini caranya kita pernah ngeliat ya namanya mertua kita nih kan kuli bangunan ya gitu kan namanya buat bangun bangun rumah buat bangun rumah buat apa segala bikin kandang ayam nah dia pernah dah tu kita namanya mantek paku ceritanya nih ya kan kita mantek maku dan tuh pakai namanya palu kita lempengin pertama udah kita ini yang belum diajarken kan tu ama, ama mertua kan kita asal getok tu tangan langsung bengkak langsung iya ada buat pengamanan kita begitu kalau awal awalnya kita getok paku pakai palu tuh ya ternyata ada caranya gitu yang keras yang apa itu ternyata pakai plastik, begitu biar enteng tuh kayu tak tak tak tak tak tak gitu, dia langsung dah tu kita ngerti dah tu ama mertua kita kadang kadang akhirnya kita lanjut datang ikut bangunan ama mertua dah tu kan manjang dah tu ama mertua sampai ngalor ngidul dah kita ikutin dah kan gitu kan sampe dibilangnya berjalan lumayan dah sampai kita punya pengalaman yang ane juga punya pengalaman ama mertua gitu. Ya cuman ya ilmu juga dituruninnya enggak semua muanya ama mertua gitu kan ya kayak model ngedeblak apa tuh mlester apa tuh tembok apa gak diturunin ama mertua jadi kita cuma ya ngeliatin doang ya gimana ya dibilangnya, dibilangnya mlester ini sampai sampai kita motongin ini aja gak dikasihin caranya ampe grepes deh tuh apanya tahu tah tuh kalau kita kerjain sampai enggak benar dah gitu kan ya kalau mertua mah kalau kerjanya sudah kita enggak benar baru dah dia dia dikasih ilmunya dah tu, nah bujuk kita bilangnya mertua, masa iya begitu sampai kita apa apa enggak benar dulu baru diajarin gitu kudunya kan diajarin sama mertua ilmu dibilangnya, iya di situ sudah kalau mertua mah dibilangnya memang orangnya begitu dah dia mah kayak orang peduli peduli ama mantu ama ini ya cuman ya begitu los kerja dulu gitu lu nggak begitu nggak bakalan bisa gitu bagenin bae dah diemin bae dah lu enggak bakalan dah kalau lu namanya gue ajarin tapi langsung ini sombong gitu kalau bahasa mertua mah ya gitu angkuhlah dibilangnya ya akhirnya kita pelajari pelajarin ternyata ya benar omongan orang mertua itu kalau kita cepet bisa ya kita cepet puas gitu kan dibilangnya, makanya kita sampai dibilangnya sampai enggak bisa dulu deh enggak bisa baru kita nanya tuh mertua dan tuh. Kita ikut ngebangun rumah sampai ngebangun sampai dibilangnya ikutin mertua dah gitu kan, namanya ngaduk pasir campur campur aduk semennya apa gimana jadi kita tau dah tu kan, ya alhamdulillah sampai sekarang sih kita udah megang ilmunya itu dah pokoknya dah ampe banyak dah tu ilmu dah iya, ya kalau kita ini mah.